ஒரு சிறிய கத்தி அல்லது கிழியைக் கவனமாக பராமரிப்பது. மிகவும் முக்கியமானது ஏனெனில் அதை தவறாக. வைத்துக்கொண்டால் அங்கு ஊறிய பரிசோதனைகள். மற்றும் தொற்றுகள் ஏற்படலாம் முதலில் அந்த இடத்தை நன்கு. சுத்தமாக கழுவ வேண்டும் கழிப்பறையில் அல்லது. சுத்தமான தண்ணீரில் அந்த கிழியுடன் தொடர்புள்ள. பகுதியில் உள்ள மாசுகளை அழிக்க அதனை மெதுவாக. கழுவி விடவும் அதற்குப் பிறகு ஒரு முறை சுத்தமாகப். பரிசோதித்து எந்த வகையான தொற்றுகளை. உருவாக்காமல் அதை சுத்தமாக வைத்திருக்க முக்கியமானது. பின்னர் கிழியிடத்தில் தீவிரமான அழுக்குகளைக் கொடுக்காமல். சுத்தமான பாட்டு அல்லது பண்டை மென்பொருளை. பயன்படுத்தி அதன் மேல் மெதுவாக வைக்கவும். இந்த அளவிலான பராமரிப்புகள் சிறிய காயங்களில். அதிக பாதிப்புகளைத் தவிர்க்க உதவும். இந்த பகுதிக்கு ஒரு கையொப்பம் வைத்துக்கொண்டு. அது பரிதாபமாக வியாதிகளுக்கு எதிராக பாதுகாப்பாக இருக்கும்.